ข้อยว่าเลาควรที่สิเรียนรู้จากการใซ้แอปธนาคารแหน่ แบบว่าให้ลูกหลานเลาสอนน่ะ เลาสิได้พอใซ้เฮ็ดธุรกรรมพื้นฐานได้

ข้อยบ่มีเงินออมเลยตอนนี้ เพราะว่าค่าครองชีพมันสูงขึ้น ข้อยกะเอาเงินที่ข้อยออมไว้ออกมากะก่อน แล้วกะบ่เคยได้คืนเงินเจ้าของจักเทื่อ

ข้อยว่ามันเป็นทางเลือกให้ผู้ใซ้บริการที่เขาเจ้าสิเลือกไปใซ้สาขาที่ใกล้บ้านของเขาเจ้าได้ แล้วใซ้บ่ต้องไปอุกอั่งกันอยู่สาขาเดียว แล้วใซ้บ่ต้องรอคิวนาน

ข้อยบ่เคยไปใซ้เลยเพราะว่าข้อยบ่ใซ้ว่าข้อยสิไปปรึกษาเรื่องหยังจั่งใด ข้อยคิดว่ามันมีแต่คนที่สิลงทุนหรืออิหยังสักอย่างที่เขาไปปรึกษากัน

คันเอาตอนนี้เลยเด้อ ข้อยพอใจกับธนาคารไทยพาณิชย์แฮง แบบพอใจหลายอะ เพราะว่าข้อยเคยไปฝากเงินแล้วเงินบ่เขาบัญชีข้อย ข้อยแฮงเลยโทรไปหา call center แล้วเขาแฮงดำเนินเรื่องให้ข้อย บ่เกินหนึ่งชั่วโมงเงินเข้าบัญชีข้อยละ

เพราะว่าข้อยบ่อยากเฮ็ดบัตร ATM ข้อยบ่อยากเสียค่าธรรมเนียรายปี เพราะว่าแอปมันสะดวกแฮง ฝากเงินแฮงได้ ถอนเงินแฮงได้ เฮ็ดธุรกรรมอิหยังได้เบิดภายในแอป

คันใซ้เป็นหลักเลยนะ ข้อยใซ้กรุงไทย เพราะว่าหน้าตาแอปมันนะ ข้อยว่ามันใซ้ง่ายแล้วใซ้สะดวกนำ ถอนเงินง่าย ฝากเงินง่าย เฮ็ดอิหยังง่ายไปเบิดเลยแหม ข้อยมัก

ข้อยสิเช็กยอดเงินในบัญชีของข้อยก่อนเลย เพื่อสิได้ฮู้ว่ามีเงินหลายปานใด พอกับที่ข้อยสิต้องการโอนไปบ่

ข้อยว่าฟีเจอร์สมัครเน็ต ซิมต่างต่างแบบว่ามีให้เฮาเลือกแพ็กเกจเน็ต แล้วเฮาสมัครในแอปธนาคารเลยอะ บ่ต้องเติมเงินเข้าโทรศัพท์มือถือให้ยุ่งยาก

ข้อยว่าบ่เบิดนะ แต่ว่าเกือบเบิด เพราะว่าบางธุรกรรมอะ เฮาเฮายังต้องไปธนาคารอยู่ อย่างเช่นไปขึ้นเช็คจั่งซี้ เฮาเฮายังต้องไปขึ้นอยู่ธนาคารอยู่ ข้อยคิดว่า

สำหรับข้อยนะ ข้อยว่ากรุงไทยจั่งใดกะกรุงไทย มันกะง่ายอะแอปเข้ามาปึบมีฟีเจอร์เช็กยอดเงิน โอนเงินกะง่าย เติมเงินกะง่าย ถอนเงินกะง่าย เฮ็ดหยังกะง่ายไปเบิด

ข้อยคิดว่าเพียงพอเดะ เพราะว่าคันเฮาบ่ได้ไปกดอิหยังมั่วซั่วมันเฮาบ่ดูดเงินจากแอปธนาคารเฮาไปได้ คิดว่า

ใซ้หลายธนาคารอยู่เดะ แบบว่าธนาคารที่ใซ้เป็นหลัก ธนาคารที่ใซ้เก็บเงินจั่งซี้ อย่างออมสินข้อยใซ้เอาไว้ท่าซื้อสลากดิจิทัล

ข้อยว่ามันง่าย อันใดที่เฮาอยากรู้ เฮาลองกดเบิ่งได้บ่เสียหายเลย แบบคราวเดียวเฮาเฮ็ดเป็น คราวเดียวเฮาเฮาละ

ข้อยว่านะ เฮาบ่ควรที่สิเอารหัสผ่านแอปธนาคารไปให้ผู้ใดเฮาโดยมั่วซั่ว แล้วเฮาบ่ควรที่สิเอาบัญชีเฮาไปขายเป็นบัญชีม้านำ

ข้อยว่าดี เพราะว่าคันสิมีแต่แอปเลยกะบ่ได้ สิมีแต่ธนาคารเลยกะบ่ได้ มันต้องมีทุกอย่างหลายอย่างให้กะเลือกกะ แล้วแต่สถานการณ์ที่กะอยากสิกะ

ข้อยสิไปธนาคารเลย เพราะข้อยเคยอ่านมาเขาบอกว่าให้เฮาไปธนาคารเลย เฮาสิได้หะให้เขาเจ้าเบิ่งหลักฐานเอกสารอิหยังต่างต่าง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

ข้อยกะสิโทรไปแจ้ง ศคง. ให้เขาเจ้าจัดการให้ เพราะในเมื่อ call center ยังบริการกะบ่ดี กะกะต้องโทรไปแจ้ง ศคง. ให้เขาเจ้าจัดการให้กะแล้ว

ข้อยค่อนข้างที่สิเซื่อมั่น เพราะว่าเซื่อโทรไปแจ้งปัญหาเขาเจ้าต้องพร้อมที่สิรับฟังเซื่อเพื่อเอาปัญหาของเซื่อไปปรับปรุงธนาคารของเขาเจ้าให้ดีขึ้น คันเขาเจ้าบ่รับฟังเซื่อแปลว่าเขาเจ้าสิบ่มีการพัฒนาในธนาคารของเขาเจ้าเลย

ข้อยว่าทาง call center เพราะว่ายามเฮาโทรไปหา call center เฮาเฮาเสียเงินค่าโทรศัพท์ แล้วกว่าเฮาสิได้คุยกับ call center แจ้งปัญหาของเฮาว่าเกิดอิหยังขึ้นน่ะมันเฮาเวลานานมาก

ข้อยใซ้ภาษาไทยกลาง เพราะว่าข้อยใซ้ย้านเขาเจ้าฟังภาษาอีสานบ่รู้เรื่อง เพราะว่ามันบ่แม่นทุกคนที่สิสามารถฟังภาษาอีสานแล้วเข้าใจ

ข้อยว่าหนึ่งเลยนะ คือเฮาบ่ต้องเสียเวลาไปธนาคาร แบบเฮาบ่ว่างจั่งซี้ เฮาเฮาสามารถโทรแจ้งหรือแบบแจ้งออนไลน์ได้เลย เฮาบ่ต้องไปยุ่งยากอยู่ธนาคาร จับคิว จองคิว แบบเฮาเวลานานน่ะ

ข้อยว่าเรื่องการสื่อสาร กว่าเฮาสิสื่อสารกันเข้าใจญ้อนมันเป็นแบบพิมพ์เอา ห่าลางเทื่อเฮาเป็นโทรคุยจั่งซี้ กว่าเฮาสิได้รับการตอบกลับอะ มันเฮาเวลาค่อนข้างนานนิดนึง สำหรับข้อย

ข้อยว่ามันได้ดำเนินการแก้ปัญหาของเฮาเร็ว เพราะว่าคันไปธนาคารจั่งซี้ เฮาเห็นเจ้าหน้าที่หน้าต่อหน้าจั่งซี้ ตาต่อตาจั่งซี้ เฮาสามารถอธิบายให้เขาได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะจั่งซี้เลย เป็นขั้นเป็นตอนแล้วเขาเจ้าเฮาเข้าใจ แล้วเขาเจ้าเฮาเฮ็ดเรื่องให้เฮาได้เลย

ข้อยว่าน่าสิเป็นเรื่องการรอคิวเพราะธนาคารน่ะคนหลายแฮงกว่าแฮงสิได้คิว กว่าแฮงสิได้แจ้งปัญหาของแฮงอะ มันแฮงเวลาค่อนข้างนาน บางทีเบิดไปเป็นวัน

ข้อยว่าพอมีเงินหลายข้อยกะกะหลายแบบบ่คิดอะ พอกะกะอีกทีหนึ่งเงินกะกะเบิดแล้วอะ

ข้อยบ่ปรึกษาผู้ใดเลย ข้อยปรึกษากับโตเอง แบบว่ามันเป็นปัญหาของข้อย ข้อยโตบ่อยากเอาปัญหาของข้อยไปเฮ็ดให้คนอื่นเครียดนำข้อย

สำหรับข้อยนะ คือการที่เฮามีเงินเข้ามาเรื่อยเรื่อยเป็นประจำแบบบ่ขาดมือ มีพอที่สิไปเฮาจ่ายยามเฮาฉุกเฉินจั่งซี้

ข้อยกะสิเก็บเงินให้มันหลายกว่าของที่ข้อยอยากได้ ข้อยค่อยสิไปซื้อ แต่คันของสิ่งนั้นเป็นของที่ข้อยอยากได้กะ แล้วกะจำเป็นที่ต้องกะจั่งซี้ ข้อยกะสิไปผ่อนเอาใน Shopee

ข้อยว่ามันคือเงินที่เฮาต้องจ่ายเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศอะ ภาษีอะ

ข้อยว่ามันสำคัญมากมากเลยภาษีน่ะ คันบ่มีการเก็บภาษี ประเทศนั้นกะสิบ่มีการพัฒนา เพราะเขาต้องเอาเงินภาษีของกะเนี่ย ไปพัฒนาประเทศ

ข้อยบ่เคย เพราะว่าข้อยยังบ่ทันได้มีรายได้เข้ามาเป็นของตัวเอง เพราะข้อยยังเรียนบ่จบ ข้อยกะเลยยังบ่ทันได้เคยยื่นภาษี

เอาไปพัฒนาประเทศ แล้วกะเอาไปจ่ายเงินเดือนให้พวกข้าราชการ เอาไปซื้อของแบบอาวุธอิหยังจั่งซี้ ที่มันจำเป็นสำหรับประเทศ

ข้อยว่าควรที่สิมีความฮู้เรื่องภาษีเนี่ยหลายหลายเลยเดะ เพราะว่าฮู้สิได้บ่ฮู้เอารัดเอาเปรียบจั่งซี้ คันฮู้บ่ฮู้จักภาษี ฮู้บ่ไปยื่นภาษีจั่งซี้ ฮู้ฮู้สิฮู้เก็บย้อนหลังเป็นจำนวนเงินที่หลายฮู้

ข้อยว่าคนที่มีรายได้หลายหลายเท่านั้นควรที่สิจ่ายภาษี เพราะว่าบางคนเขาบ่ได้มีงานมีการเฮ็ด เขากะบ่ควรที่สิจ่ายภาษีอะ กะแล้ว

ข้อยว่ามันเป็นภาระเพราะว่าเฮาแฮ่งหาเงินได้หลายปานใดเฮาเฮาเสียภาษีหลายเท่านั้น มันเป็นเงินที่เฮาเสียไปซื่อซื่อโดยที่เฮาบ่ได้เอาเงินนั้นไปเฮ็ดหยังเลย ข้อยเข้าใจว่ามันต้องเอาไปพัฒนาประเทศแต่บางทีมันเฮาเรียกเก็บหลายเกินไป

ข้อยว่าประเทศมันกะจะบ่พัฒนา กะจะบ่เจริญ อิหยังที่มันเคยมีให้กะกะฟรีจั่งซี้ กะจะบ่ฟรี อย่างเช่น สาธารณะจั่งซี้ ม้านั่งที่มีให้กะนั่ง คันบ่มีการจ่ายภาษีมันกะจะบ่มีตรงนี้

ข้อยว่าเขาเจ้าบ่ได้มาสนใจเรื่องภาษีดอก เพราะว่ารายได้เขาเจ้ามันบ่ได้หลายปานนั้น บ่พอที่สิต้องจ่ายภาษีอะ เขาเจ้ากะบ่เลยบ่คิดว่ามันสำคัญ เขาเจ้ากะเลยบ่ได้นึกถึง

ข้อยว่าเขาน่าสิอยากเห็นประเทศดีขึ้น อยากจ่ายไปเพื่อให้รัฐเอาไปพัฒนาประเทศ เฮ็ดให้ประเทศเจริญ

ข้อยคิดว่ามันน่าจะยุ่งยากอยู่นะ เพราะว่ามันบ่ได้มีแค่คันตอนเดียวอะ กว่ามันสิเฮ็ดแล้วแต่ละขั้นตอนแล้วกะเอกสงเอกสารอิหยังมันกะหลายนำอะ

เขาเจ้ากะเอาไปพัฒนาประเทศนะข้อยว่า แล้วกะกะกระจายรายได้ให้กับประชาชน แล้วกะกะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนำ

ข้อยว่ามันสะดวก เพราะว่าเฮาเฮ็ดอยู่บ้านเฮาได้จั่งซี้ ยื่นออนไลน์มันเฮาเฮ็ดง่ายอยู่นะ เข้าใจง่าย เขาบอกเป็นขั้นตอนขั้นตอน ว่าเฮาเฮ็ดฮอดขั้นตอนใดแล้ว ถึงขั้นตอนใดแล้ว เหลืออีกกี่ขั้นตอนต้องเฮ็ดอิหยังแหน่จั่งซี้แหม แล้วมันเฮาติดตามผลได้นำ

ข้อยว่ามันเฮ็ดให้เฮาสามารถกู้ซื้อบ้านซื้อรถได้ง่าย แบบว่าเฮามีหลักฐานการจ่ายภาษี หลักฐานรายได้ชัดเจนจั่งซี้ มันน่าเชื่อถือ

ส่วนมากข้อยกะจิถามว่ากินข้าวงายละไป

เป็นจั่งใดซุมื้อนี้ ไปเฮ็ดอิหยังอยู่ไส คือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแท้

ไปตลาด ไปหาแนวมาเฮ็ดแนวกินแลง

โตจำเฮาได้บ่หนิ ที่เคยเรียนนำกันสมัยประถมอะ

ตั้ง เพราะว่าสิได้ตื่นมานึ่งข้าวแต่เซ้า คันบ่ตั้งแล้วเดี๋ยวตื่นมานึ่งข้าวบ่ทัน

มักหลาย เพราะว่าข้อยไปตลาดซุมื้อเลย ของอยู่ตลาดมันถืก ผักถืกถืก มีให้เลือกหลายหลาย เทิงของกิน ของสด มีบ่อึด

อยู่กับครอบครัว เพราะว่ายามแลงมาข้อยกะอยู่บ้าน ข้อยกะบ่ได้ออกไปไส แล้วกะเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดหยังกินกันยามแลง

ไปไสมา คือหายหน้าหายตาไปหลายมื้อแท้ เป็นจั่งใด เคียดอิหยังให้เฮาบ่นี่

ข้อยกะสิตื่นสายกว่าปกติ คันมีเวลาข้อยกะสิไปเที่ยว แล้วกะไปตลาดแต่กะกว่าปกติ

ข้อยกะสิเบิ่งหนัง คันข้อยบ่เบิ่งหนังข้อยกะสิเล่นนำหมา บ่เล่นนำหมาข้อยกะนอน มีเท่านี้

ข้อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฮ็ดงานเพราะว่าประหยัดน้ำมัน แล้วกะลัดเลาะไปง่าย รถบ่ต้องติดนำ

ช่วงนี้ข้อยบ่ค่อยได้เข้าวัดเลย เพราะว่าบ่ค่อยมีเวลาไปวัด แล้วกะบ่มีคนพาไป แล้ววัดกะอยู่ไกลนำ

เป็นจั่งใดแหน่จ้า สำบายดีบ่ พากันกินข้าวงายละไป

ข้อยมักวันหยุดหลายกว่า เพราะว่าสิได้อยู่บ้านกันหลายหลายคน บ่แม่นมีแต่ข้อยอยู่บ้านคนเดียว ได้บ่เหงา ได้กินข้าวพร้อมกัน

สวัสดีจ้า ซุมื้อนี้ครูเป็นจั่งใดแหน่ ครูเฮ็ดอิหยังอยู่ไส สำบายดีบ่

ข้อยกะสินั่งเบิ่งหนังให้มันย่อย แล้วค่อยจั่งไปอาบน้ำ

ข้อยสนิทกับแม่หลายหลาย เพราะว่าแม่อายุบ่ทันหลายแล้วกะเป็นคือจั่งหมู่ เป็นคือจั่งพี่สาวจั่งซี้ มีหยังกะกะคุย กะปรึกษากันได้ทุกเรื่อง

มีเจ็ดคน มีตา มีลุง มีพ่อ มีแม่ มีน้องสองคน แล้วกะข้อย

ไปงมหอยอยู่อ่าง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

มักสิเฮ็ดกับข้าวกินกัน แบบว่าเมนูที่แบบว่าอยากกิน โดนโดนได้กินเทื่ออิหยังจั่งซี้

สงกรานต์กับบุญข้าวสาก สงกรานต์เนี่ยข้อยต้องกลับขอนแก่น ฟิกซ์เลยว่าสงกรานต์ต้องกลับขอนแก่น เพราะว่าต้องไปเฮ็ดบุญรวมญาติ เฮ็ดบุญให้ยาย บุญข้าวสากกะต้องไปเฮ็ดบุญให้ยายคือกัน

ข้อยอยากสิขอบคุณยายข้อยหลาย เพราะว่ายายข้อยเก่งแฮง แบบภูมิใจที่เกิดมาเป็นหลานยายอะ ยายข้อยเทิงมีความสามารถ เทิงเป็นผู้หญิงที่เก่ง หาเลี้ยงครอบครัว แบบโคตรจะภูมิใจที่เลี้ยงข้อยมาได้ใหญ่ปานนี้อะ

ไปเที่ยวทะเล เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้าน แล้วกะได้มีเวลาไปนั่งกินข้าว นั่งตากลมเอาบรรยากาศ อิหยังนำกัน อยู่ชายหาด อยู่ริมทะเลจั่งซี้ ได้กะเวลาร่วมกัน

ข้อยสิมักเบิ่งคลิป ASMR เพราะว่ามันผ่อนคลาย แล้วกะแบบเฮ็ดให้กะอยากนอนอะ มันเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เขาเจ้าเฮ็ดอะ

ต่อจิกซอว์ เพราะว่ามันต้องใซ้สมาธิในการแกะรูป แกะจิกซอว์แต่ละใซ้ว่าอันใดควรจิอยู่หม้องใด อันใดต่อจากอันใดจั่งซี้แหม มันยาก

โทรศัพท์หรือว่า iPad เพราะงานอดิเรกของข้อยคือการเบิ่งหนัง

ของข้อยอะบ่เปลี่ยน เพราะว่าข้อยมักเบิ่งหนังมาแต่ไสข้อยกะมักเบิ่งหนังมาแต่นั้น แบบว่ามันอินน่ะ กะสามารถเลือกหนังได้หลากหลายแนว พอเบิ่งแล้วมันอิน บางเรื่องก็ให้ความรู้กับกะพร้อม

Lemon8 เพราะว่าในหั้นน่ะ มันมีครบทุกอย่างทั้งคนที่มาแชร์ไอเดีย มีหลากหลายหมวดหมู่ เทิงการท่องเที่ยว เทิงอิหยังอะ พอเฮาเบิ่งอยู่ในหั้นน่ะ มันได้ทริกได้อิหยังมากมายกลับมา

มื้อหนึ่งข้อยใซ้เวลาเกินแปดชั่วโมงอะ เพราะว่ามันอยู่บ้านมันบ่ค่อยมีหยังเฮ็ด ข้อยบ่ใซ้ว่าข้อยสิเฮ็ดหยัง ข้อยใซ้ไถโซเชียลไปเรื่อยเรื่อยตามประสา

ข้อยว่าเขาลงไว้เพื่ออยากบันทึกความทรงจำของเขา เวลาลงในโซเชียลผ่านไปเป็นปีสองปีอิหยังจั่งซี้ มันสิมีการแจ้งเตือนว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วอิหยังจั่งซี้แหม ให้เฮาได้เห็นว่าแต่ละปีแต่ละปีเฮาผ่านอิหยังมาแหน่

Facebook เพราะว่ามันมีหลากหลายข่าว หลากหลายแนว แบบข่าวหลากหลายแนว เทิงข่าวดารา ข่าวการเมือง ข่าวซุบซิบอิหยังจั่งซี้ แล้วมันกะง่ายนำ แบบมันขึ้นฟีด มันติดตามง่าย สะดวก

บ่ค่อยอัปเดต เพราะข้อยบ่ได้อยากให้ผู้ใดมาฮู้เรื่องราวในชีวิตของข้อยปานนั้น บางทีเรื่องบางเรื่องมันฮู้บ่ควรที่สิให้สาธารณะได้รับรู้

ข้อยว่ามันกะกะถือได้ห้าสิบห้าสิบอะ เพราะว่ากว่าเขาเจ้าจิลงในโซเชียล เขาเจ้ากะต้องคัดกรองมาแล้วว่า อันเนี้ยมันดูดีนะ ในโซเชียลอะ ซึ่งความเป็นจริงมันอาจสิบ่ได้เป็นคือจั่งในโซเชียลที่กะเห็นกะได้ ⁠

ข้อยว่ามันดูบ่ดีแบบ ดูบ่โตอะ มันดูแบบไร้สาระ ทุกวันนี้มันบ่ควรที่สิมาแขวะกัน มาทะเลาะกันอิหยังลงในเฟซแล้ว แบบมีหยังกะควรที่สิไปคุยกันดีดี

ข้อยมักส่งสติกเกอร์แฮง แบบมันน่ารักอะ สติกเกอร์บางอันมันแฮงมีเสียง มันดุกดิกได้ มันมีลูกเล่นอะ แบบ แล้วมันแฮงมีข้อความที่ตรงใจกับอันที่แฮงอยากสิส่งจั่งซี้แหม แบบมีหลากหลายอะ

ข้อยสิใซ้ LINE สิส่ง LINE มัน มันดูโต มันดูดีแบบ มันบ่ดูกิ๊กก๊อก คือจั่งส่งเฟซ เมสเซจ อิหยังจั่งซี้แหม มันใซ้ มันใซ้แล้วแต่ความคิดคนแต่ข้อยอะ มักสื่อสารทาง LINE

ข้อยว่ามันเฮ็ดให้เฮาห่างเหินกัน แบบเฮาคุยกันแต่ทางออนไลน์ ทางแชต ทางโซเชียลจั่งซี้ กดไลก์รูปกัน แบบบ่ค่อยได้ออกมาเจอกันน่ะ เฮ็ดให้ความสัมพันธ์เฮาห่างเหินกันจนสุดท้ายแทบบ่เหลือความสัมพันธ์เลย

ข้อยว่าแล้วแต่นะว่าเฮาสิเฮาแบบ เฮาจั่งใดอะ คันเฮาเฮามันหาไอเดียในการทำงานอิหยังจั่งซี้ข้อยว่ามันคุ้มค่ามากนะ เพราะว่ามันมีไอเดียมากมายหลากหลายแล้ว เฮาแบบบางคนกะเป็นแรงบันดาลใจอิหยังให้เฮาอะเยอะแยะเลย

คันเป็นข้อยนะข้อยกะรู้สึกว่า เขาบ่โตอะ เพราะแบบเรื่องบางเรื่องมันบ่ควรที่สิโพสต์อะ มันควรที่สิเก็บไว้อะ มันบ่ควรที่สิมาให้ผู้ใดในโซเชียลได้รับรู้นำกะปานนั้น

ข้อยว่าแทบบ่มีความปลอดภัยในข้อมูลส่วนโตเลย ข้อยเลยบ่ค่อยมักเอาข้อมูลส่วนโตข้อยลงในโซเชียล เพราะเวลาโตโตแฮ็กไปจั่งซี้ ข้อมูลส่วนโตโตไปนำเบิด แชตอิหยังต่างต่างที่โตเคยคุยอะ เขาเจ้าเอาไปเฮ็ดเสียเสียหายหายได้เลย

ข้อยว่าเขาเจ้าขี้คร้านพิมพ์ เพราะว่าห่าลางเทื่อข้อยกะเป็น กะข้อความเสียงมันสะดวกอะ กดปึ๊บส่งปั๊บ ฟังปั๊บส่งปึ๊บ จั่งซี้แหม

ข้อยว่าน่าเซื่อถืออยู่นะ เพราะว่ามันมีหลากหลายร้านให้เซื่อเลือก แล้วเซื่อเซื่อสามารถอ่านรีวิวได้ ก่อนที่เซื่อสิซื้อ คันเซื่อได้ของบ่ตรงปก เซื่อสามารถกดคืนเงินได้พร้อม